Ma olõ tähele panduq, et sa olet peris pall'o jõusaalih nakanuq käümä, et <hesitation> sul om tuud vajja küll ja. Noh <laughs> tuu, mis sa parhilla olõt, et <hesitation> tuu om ikka nätäq, et jõusaalih ei olõq nigu kõrdagi käünüq.